Fonn sokoa bithetha ama hingorathaa woathin kalethu mal atin rawothethu fonn Khan hingaltani Mal atin worr gethu chacharekesit chirtthe dhithee Mal rawothethu chapaa bisan itbufthe isinen it ghurthe ibidhiir dhabdhe gonofthee Mal atin gonofthee rawothethu chapaa khun Mal bisan Kun dhafee sodh kaskethe sisino dhikoye itchopsite Mal fonn khun bichaten supu. supu maana supu suuth kasabaaa